I kēia mau la o ka ʻolelo hawaiʻi kaʻu e ʻōlelo nei he koʻikoʻi ka ʻōlelo hawaii no ka mea, keia mau lā ke ʻōlelo nei na kanaka apau ke make nei ka ʻōlelo aka kēia kumu mai ka punana leo he mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ka ʻōlelo hawaii a aʻo i nā kamaliʻi me na punua, pehea e ʻōlelo.